Ireto avy ny tsindrin-tsakafo nentim-paharazana maneran-tany ka lazaiko ny olona mba handramany: ny voankazo ohatra toy ny manga, ny papay ary koa ny mofomamy, misy ireo tarte ohatra zay feno f- otrikaina maro isan-karazany ao anatiny.